ठेला गाड़ी के बनावट ऐसा होथे जेकर वजह से ओ हर भारी सामान उठा लेथे। अउ एक सहारा मिले से ओ हर आराम से वजन उठा लेथे।